Quandu estava palos Mairilis lo gastava de continu, ochu eurus al mes era un gastaeru, ara a Caçris gastu sempri'l cochi.